Ho bhú ndangui, iin kiti kó kó nguixhi dayunaxa doko, kuando xhikonunu kuando no hítu yo'ú ixhi, ini kuano já tuku xhikonuxi kayu kayu nrida yuku nrida kida pran kida xanto'ó, hi xuku nguixhi daño ñana koo kuano kachó, xhiton dinguinó xi- xi ni konkangua xandó'o ho xhidii xandó xhii na iná ixhidii xanto, iin xhitoningu ha padre, nguixhi nda iná koxi koko inkaku rata kó, nguixhiki a ko xandó nguixhi kuxhi ha yoó xanto kojá nguichi kiá nguichi kiá xanxa xoó nguixhi kida. xhi nreyuno, kida xhi damanó, kida xhí nu mesa no'ó xuku uu kitixá ngue ña dita ini ín, ku kó i iinka ku rata xu uu hí kukiti xañata ininá.